Siareq-areq jenis-jenis na minynyaq e iyanaritu minynyaq gore minynyaq saitung minynyaq kaluku minynyaq barelle minynyaq kandalle perbedaanna iyanaritu silaingeng na minynyaq ukkaju lenne pada elli bibiq nennia kasiaq na